<hesitation> Misy karazagna lasy io <hesitation> helihely, igny zegny atao fagnapahagna raha koa fa helihely na raha andragno ampiasaintegna regny zegny manjary tapahana amy lasy, de misy ndraiky edy le mande motera igny zegny raha koa fa mafimafy de ampiasagna agnanjy, misy ndraiky edy lasy le lavabe igny tsy maintsy ôlon-droa mampiasa agnanjy le ambadiky ambadiky igny kaofa somary maventiventy zegny raha ande tapahintegna de amizay fotoagna zay zegny no ampiasaigna.